Ho hia paa dɛ obiara bͻdwen adwen pa kyɛn dɛ ͻbͻdwen adwen bͻn. Osiandɛ sɛ obiara wͻ adwen pa na ͻgye dzi dɛ biribiara bɛyɛ yie a, adzekor no bɛyɛ yie ama no. Na mbom sɛ ͻnngye nndzi dɛ biribiara bͻkͻ tͻͻtsee ama no a, na kyerɛ dɛ, dza ͻnngye nndzi no so, ͻbɛba mu. Ntsi dza ebͻdwen biara no, ͻno na ͻyɛ hͻ. Ntsi ͻwͻ dɛ obiara dwen adwen pa wͻ biribi biara a ͻbɛyɛ ho.